مادتي المفضلة في المدرسة كانت الرياضيات. أحببتها لأنها كانت تحدي ممتع لعقلي، وتعلمت من خلالها كيفية حل المشكلات والتفكير بشكل منطقي ومنظم. بعد، كنت أستمتع بحل المعادلات والمسائل الرياضية، وكان عندي شعور بالإنجاز لما أوصل للحل الصحيح. الرياضيات كانت تخليني أشعر بالتحفيز والتحدي، وهذا الشيء خلاني أحبها أكثر.